Haandaa, haandaa ɗum naftira e genetics infomation, ngam walaa marɗo, ngam walaa marɗo anndargal no ɗum waɗi, no ɗum waɗi genes muuɗum, laatii no warti, koo moye e ronu-ɗum, no fini tawi, anndaa no ɗum warri.